A nwo pergu watugu buru chika yanda ku nwo ninga pira yitono yoh sei, ti ta daga sei buri, sai kwani <hesitation> ma bannuma kyandi tino jewi <hesitation> mwa mwa punau kanayo kana <hesitation> wono wono bongo boyii yanda ku nuwa nyingiw nuwa chardi kina yoh sewu buri a jor pma kelo gundu ma ke ka ma kelo gundu ma ruwi ma kasawi eh chika abunnan eh tsabulu moi mma panna aminringyi ka ma panna a miringi mma yanuwi ba sokuwa anda ma de sei mou ma deh ma dina a miringe ma ma tu chargu sei mou, jor pu ma charu gen ka ma peri ma pardisai kwi gundu ma peri don ma pardi gundu wukangi ma pero don ma parnu yo sabulu kina don eh jor pu mo panna sabulu kina ma ma ka kina ku mer yogi mima ka kuno woni woni yoh toh ka kuno wo ni wo ni yo we toh ma deri sema tuback ma de ma dina ma ma jegaure wongu wongu tuback ma chongu. Mma kwewo a ningu pukogni toh ka ningu pukogni ma ma ma ma ma chargu, ma chargu ka ma nin itina daa rọb ku kunong yọ mere ma kasa gundu ki <hesitation> tubak ma de ma dina ma ma ma bangla ma de swẹ mo ma de ma swarya a ka pẹro do n yoi tina swẹ wu nwa charduwe kwani toh yoh <hesitation> sei jendi jor pima pima pima pima de gundu ma kasa <hesitation> yoh <hesitation> mou ma de ma panna ma ma panna a a bongo ko surẹ ma de ma de ma panna ma de ma de panaa a a bon bon kwano kangu ma ruwo a diya pe ma ruwo a bongo. ee jor pu jor pu ma de se ma wuna panni gunu ba sokwa ka ma deri ee kama biwo tinang ee abunnan swar swar bu ee swar buwi ka ka tinang ma ma kada gusurmai mai maderi ma manna a pina sabulu kina ma wogu kwani sina a miringiya tubak yoron ba nyina kwani mo ma kwe tuyo ninga yanyan ma pero ma kasa gunu ki yanyan ma ma ma ma de ma bangla <hesitation> ma banglanga <hesitation> tono sannan chika yandaku yi wo yi wo pergu ịn che kina ka pero yoi ee ka guno ka ka abunnan ka yo tanga jor pu ma ma ba ma kasgu ma lanta yoh. ma chariyạ yo ba nignya peyray ma saru yoh ma sardi yoh ee tinangi ee suru mo wuna a gafẹ kama swaru a bongo ee pero don ma de ma para gafe ma kasa gusure mo dina ma de ma dina a miringyi ma ma nignya pu jogu itono ma nignya pu jogu itono biyau buryo kina ku buryo kina ma kinguwai nignya yan yan dir du no yingi ma yingi a tiyo <hesitation> pero don kama bawạ bongo bangare yoh ee bongo yoh tanga wei, yito mwasi a jor pu a jor pu ma so yoḥ yicherma dina a bongo ka ma sauri <hesitation> yoh mwasi mo ningu ti da ningwa ta dangu mo yi gunu mo ningwa ta dan gu mo yi gunu ma deru yo <hesitation> su abunnan su- su- su suru mo wuna ma der ma ma choni yo a buri a buri ka mo choni yo a buri ma kasa gusuri gusur ma denyi denyi dengya ma pongu ma wogu kurye tina tono kurye tina tono yoron ba yina tubak ma kwe wei kur burye tina a nignya yan yan.